Avion miin nak ékaan mé néyiit: éni gasapéné yo, go bépéék upégum yo pépé jambi éruus éju énogéén, nétéy baak nékumasé gayibulo feriit feriit jaraam étiŋéén taan ésola mé ñé néfaléén bo; avion mé inja ékaan mémé bala éyiit.